San peepa kan kuugal mum kanjum woni gam ɓoraa huunde, gam ngoogaa huunde, gam ngaɗa sumutinin huunde, ngooggaande nde ɓorwito, gam ɓorwitina huunde.